【unclear] 以前的传统统统都是跳舞的 cultural 的这些传统都是以前的人怎样说呃用以前的

我很喜欢有一个啊历史人，叫啊这个人hor我觉得，比较多人讲的就是马哈迪了hor马哈迪 这个人啊做很多届我们的呃首相咯hor,这个马哈迪是算全世界有名的人啊 如果别人啊可能打羽球的hor，打羽球打到全世界wo hor, Olympic, 在Olympic 里面拿第二名hor 拿银牌 没有拿到金牌了hor 可惜一点喔现在也退休了 看比较多就是做教练了hor 做教练有什么人啦 比较出名的hor 像歌星那样 张东梁了hor 梁静茹啦这就是 马来西亚啊比较出名的人hor 比较出名的人啦

啊是啊小小的贷款啊可以帮助啊那小女孩做生意咯因为他们做的东西有时候只是做小小的做这手工什么也不需要做这么大的贷款吗 so 他们能够做这小小的东西开始啦啊不需要说一定要大大的东西开始大大的生意开始

我喜欢什么色蓝色紫色咯ho蓝色紫色我都喜欢啊要看哦你若说买车我喜欢白色黑色银色你若说衣服我喜欢什么啊可能较黑的黑色啊可能有点红色白色啊可能这是我喜欢的ho可是这真正我喜欢的色叻我觉得啦不是蓝就是紫咯不是蓝色紫色啦

其实我没有什么看法啦最重要的是对我们的身体没有害也不会伤到人对自己也没有伤到其实就可以了这很简单的啦我想法就是说对我们身体没有害的东西也没有说很多的意见都能接受咯asal 说对我们身体没有害的东西都能接受的

我很喜欢看那综艺节目因为做什么叻因为综艺节目啊他很他们做的东西都是很开心的东西就是很relax的东西他不会说说我们拿来看了很累那种

我觉得在马来西亚我们在我们这华人里面谁来照顾那啧啊照顾这样快要走的人ho我觉得大多数是家人啦大多数是另外一半孩孩孩子们ho里照顾我们国家较少有这样的啊这样的团体ho来机构会来帮助这样的有啦最近现在慢慢有这样的但是我觉得较多还是我们自己家人咯孩子们啦自己的另一半啊来服侍你到你走了咯大多数是自家人啦

嗯，在学校他们能够朋友跟朋友之-之间能够认识对方咯！就是说老师要给他们多一点自-自由的时间咯，then 他们能够跟朋友聊天这样。讲话讲话里面可以讲到人家庭的生活怎样。then 他们就会培养他们的感情咯。

啊,两个都可以 uhm 室内户外两个都要有咯。uhm 单单哪讲在室内的话，啊也不习惯，也不，也不 suka, 啊也要有室内也要有室外啦，没说比较 suka 那一边咯，两个都可以，两个都会 suka。

我较喜欢跑啊室内呀跑外面ho我觉得是活动咯ho呃…我觉得都不错都会喜欢哦室内呃…室内有像那打球有时候会在室内里ho打篮球什么外面室外的打篮球我觉得也不错有时候还爬山啦去海边玩啊也都不错的一个活动ho我觉得不管在室内我就是很喜欢动动ho打篮球打乒乓打排球都可能在那室内的ho在呃外面户外的大多数打大多数都是像那啊三游泳咯游泳你说去走走走海边走走咯海边ho picnic这样我觉得都不错啦

啊，会鼓励他去参加我们的团体。礼拜日团体有时就我们就是一起去读书。 那说去参加团体啦也交到朋友啦，这样比较不会想念家人咯。如果真的会想念。也有朋友陪啦这样，所以也会比较安慰咯。so最好是如你没有家人在身边，最好是要去参加团体啦。

呃我希望能够做什么事情了会身体健康 ho 就会能够坚持哦啊就是天天都要做运动咯 then 吃较健康的东西咯吃水要吃多咯最重要水要吃多咯不要吃腌制品的东西咯不要吃咸咸的东西不要吃

我国家专业会容易吗？我国家专业不困难我国家分多数一个它是叫呃sendirian Berhad咯sendirian berhad会比较困难一点你现在要找一个秘书有执照的秘书帮你帮你开这公司可是还有一个还有一个呃说实的solve provider这个实是个人个人开一个公司ho注册一下它这个钱还五十块钱啦就是这样你的你的你的开始做生意ho会容易做生意吗这每一个人每一个人自己的看法我觉得在马来西亚没有这么容易这么容易人少人少做生意他的生意的成功觉得很少做生意人也很多你如果说中国比较多会比较好做在马来西亚我觉得不容易做啦

不健康的食物哈，比如说keropok咯，糖啊，那冰琪琳，因为那冰淇淋是属于很，很高糖，糖质的在里面。然后那keropok呢，也是不怎么健康咯。。。如果吃多了身体就会热咯。so这些东西是属于不健康的 [ahh]食物啦

呃有很多科技的东西真真是很好咯啊比如说我们煮东西吃啊有时候有一个东西煮饭的机器啊炒菜的机器啊都会帮我们做咯 but 它的风险就是我们变较懒惰一点咯就是要靠这些东西帮助我们咯自己都很懒惰了咯

啊那八珍汤咯臭积茶臭积茶墨鱼那胡椒这东西就是能够装药的啦这东西吃了对身体这都是它可以跟你们身体会较热咯这尤其是对女孩的话它会较健康啊

对他们的社区什么责任就是有啦很多责任啦有需要去水沟塞去有时通知JKR通知人来挖水沟啦hor 路如果有洞洞要补要叫JKR咯hor 来做掉hor 我们需要什么头一个出来的负责把所有东西做好去这就是我们政府 ba lang 选的做官的hor 他们都需要付出他们的时间全时间来做这些东西不能够一半做一半做一个一半做一边他要全时间啦hor 完全就是来服待社区那个社区选他做一个头做一个官他就需要为全部人来负责

也没有说什么部门是最重要啦呃都是有重要因为他们都有他们不一样的责任呀全部人的责任都不一样警察的责任那个那个医生的责任那说医生的责任律师的责任也不一样所以全部都很重要啦没有说谁最重要

我最需要的科科技是做什么呢 [ahh]？反正是电脑啦[har] 电话，电话现在，每一个人，人手都有一架电话，每一个人手都有一架电话[har] 对用电话拿来看戏啦！做工啦[har] 现在电话的AI , 越来越强哦，可以上电话可以做很多，很多，有的无的东西啦！

我会说蛮多语言啊就是会说华语咯华语就是在学校学马来文咯马来文也是在学校学的英文也是在学校学的 then 又说福州话咯福州话是跟爸妈们一起学的咯他们小小就是在家说福州话吗 so 我们福州话会说到很平啦

很常哦很常哦哈现在的世界啊就像若没若没电话的话就像浑身不自在那样就像很不习惯以为什么东西不不对的咯什么东西没做掉就是感觉就像手掉一边去这样因为太习惯了现在世界的人若没有手机的话他们感觉就像说呃脱节去

啊，公共服务 uhm 我觉得我们要啊。啊。保持我们的 uhm 周-周围的 uhm 干净咯，不可以随便丢垃圾桶咯！有看见肮脏的东西要捡起来咯！啊，还有就是啊。我们要，uhm 那水沟也是很肮脏有时候人随便丢东西下去 so 都-都要照顾咯！

很多运动啦其实我们很多款的运动一个人打的很多人打的那种tapi 我自己本身我喜欢打的是那种团体打的那种比如说我们打篮球打排球羽球和乒乓都不错因为呃它能够说打到4个人喔这样子比较suka 就是看看那个打团体的这样子的感觉说比较多人不会寂寞咯

那有健康有营养的是有我觉得像青菜菜有叶子的青菜这这菜就是啊通常就是啊有有有啊会健康啦ho吃了会健康青菜啊吃了会健康肉啦有营养的肉比如说鸡肉鱼肉这就是属于较健康的啊食物啦有营养的 鱼吃很好啦鱼油啦鱼油吃了进去就是对我们很好啦ho鱼吃了对我们自己也会较聪明啦ho

就要沟通咯就要好好的沟通因为啊父母们啊有需要他学校的就像说给我们会知道说我们的孩子啊到底在学校是怎么样他们是做的是什么东西因为我们是看不见然后呃我们也不可以父母也不可以去干事那老师所做的东西老师也不可以说去批评那去批评那父母们的他们的想法啊做法这样的啦

我不懂这个题目是说什么讲什么神圣的地方 har 你说我跟家里人有特别的地方吗 har 呃我们这边也没有什么特别的地方就是平常平常的最多就是特别的地方就是走山洞咯去山洞爬山咯去海边咯走走咯这就是我们比较特别的地方咯

我们这边啊呃我们国家有很多啊很出名的人就很像打羽球咯李宗伟呀他打羽球很厉害咯还有演戏的咯那个名叫什么 Dato 什么 Dato 什么杨啊杨紫琼咯他是打功夫很厉害的咯

会陪他鼓励他然后可以跟他说祈祷祈祷上帝然后还可以帮他祈祷跟他说我们会陪他一起然后要给他知道说我们呃一路下来就是跟他一起的咯那个从头到尾我们就是陪他一起咯就是给他看见我们人就是说就像做了就像平时那样不要太过紧张啦就是说我们做我们尽力而为的东西咯我们尽力就好了

我好，家长会怎样帮助教育我们的孩子ho我觉得呃在学校呀老师要负责任直到小孩都到家有时候我们父母ho家长要沟通能够在学校是怎样你在家可能我们面对的问题家长也可以能够跟学校讲ho老师不是责任哎呀就是你学校的错误我们家长错误孩子有什么事情那就是学校和家长就是大家一样的责人ho所以说帮助教育孩子是很重要的ho沟通啦沟通沟通是很重要的ho父母父母和学校很好的沟通不可以你做你的我做我的这就是各人做各人孩子变成两边不一样

呃我理想中的派对啊还是做什么活动啊就是呃好像全部人一起吃东西咯一起讲话咯就是一班人在一起就等于是 party 了咯呃要不就是在一个酒店上面吃东西咯就是一桌一桌的咯我们这里就是生这样的咯

我们这边有很多那个伊帮人咯我们这边的土著他们的那个跳舞咯呃也有他们的音乐啦呃我也不懂叫什么他们的乐器呀有 angulu 咯呃有哪个 gombang 咯他们马来人的哪个月琴啦

这个这个云叻这个云很难讲bah如果是下雨时间leh那就是生黒黑色的有时候像整片有时候是一团一团的像棉花那样有时候如果没有下雨如果晴天的这样呃太阳的时候它的云是长一团一团白白就是有时候会有它的性状出来是我们不知道的有动物的有时候会有心的形状花的形状呀有时候会显出来像动物啦然后都不一样啦但也是要看天气啦天气不一样的时候跟风不一样的时间都都有关系啦

呃我喜欢看什么中什么戏咯喜欢看的戏就是带小孩去看今天就是带小孩去看喜欢的戏啦就是带小孩去看卡通咯小孩喜欢看卡通哦像说那比较深的打来打去的戏小孩也不会看啊

老师扮演着很重要的的角色咯怎么说叻老师不可以说他不公平都要公平他不可以说他偏爱这个学生就是不公平什么都是他好然后对别人不好什么都是这个学生好像什么都是对的别的学生会觉得心里不平衡呀所以如果不公平时间发生的那个时候叻学生就很难要和睦相处咯

另外哪一种公共的服务对社区很重要我觉得老人院咯小孩子没父母的小孩子这样都是对社区很好的公共服务ho我觉得这是很重要ho现今老人越来越多有时候老人没地方去啊父母可以载老人这样的托老中心ho你把他们丢这边我们等下来你帮忙照顾的可以做吃啦负责他吃啦啊负责他帮助他啦这样社区这样的不算老人院啦ho老人院是算是一天的这样地方那别的老人要跟他一起陪伴一下ho我觉得这样的服务是很重要的没父母的孩子也是你都没有父母了ho谁能够负责他大我觉得这也是一样很重要的不能去亲戚那有点困难比较多我们就需要这样的啊大众ho这样的公共服务这样的需要的人他们不能自己照顾自己ho这小孩子ho有需要人的帮助下

小小的时候我有打过乒乓有打过Didu呃然后也打过那玩过那什么啦Bricks啊这就是小时候我啊爸买给我的啊胆我们若有这样的玩具时我们就是很开心咯很珍惜

就是国家印度去临近的国家时你需要什么的什么的 wun 间文件啦 ho 得做 visa 啦得做 visa 做 passport 啊这些东西你若要出国就要预备这东西啦 ho 不然你不能出国啦 ho

我会喜欢做什么运动 hor 我比较常做的运动就是去跑跑啦去公园跑下不然就是去公园走走有时候会跟朋友们去打羽球咯应该就只是做这些运动而已不然就是做有氧运动咯力量运动也是有啦

其实我也很少去看去电影院看看戏啦第一因为小小那时候啦没有钱dan我啊爸人没有在身边所以比较多在家里看咯啊然后第二我们自己家也有电视所以比较多都在家看呐dan也有去电影院看啦它的电视很大声音很大声然后里面很暗咯

呃现今有这个网络的银行的我们都不用天天去银行拿一点点钱就要开车这样很浪费时间哦 then 有这样网络的银行啊我们比较方便咯要拿还钱的人就是用网络 transfer 下啦钱就过去了都不用跑进跑出咯

希望啊 ho 未来的希望就是希望我家的人全部的人会健健康康啊没病痛的然后孩子们就是乖乖的咯然后他们能够会负责任然后好好读书不要离开上帝能够好好的啊对他们的自己人生负责任咯啊

ahh 这样派对 ho, 庆祝，活动，要很热闹的啦！要有很多人,很多物吃，大家都很欢喜，这样的活动才是我，很很理想，很理想的，一个 hari 和庆祝活动啦。有物吃，怖置到很美，很多的汽球，这样的物。这就是我的[ahh] ya 一个我觉得理想的，我的很理想一个庆祝活动啦！人要多多的人。

我会喜欢我这架手机我这架手机是我先生送给我的我头一架叻是因为我生日那时他送一架给我可是那架都不用三个月 nia 的都已经坏了所以从然后啦然后后面的他买给我的都能够用到两三年很感谢

嗯现在的天气啊变较不一样掉可能是因为我们这太多砖块屋哦太多高高的屋高高的建筑物啊也有很多开发那森林咯变到树都没有了没大大棵的树咯